lik'sik ti- ti refri te'lo' siis te'lo' upät'äl ma'lo' tink'atij janal tinjaputzik un junpo un tin kujok'sik intz'ik taab' intzäjä' ete toma ete p'ak, cebolla, pimienta, intzäjä' injanal ete b'u'ul.